Kõgõ inämb ma pelgä no või-ollaq iks siugu vai ka määntsitki, ma'i tiiäq, imäkahru, ku ma olõ timä puja lähküh vai. Sääntsit, naid, kiä võivaq ohtliguq ollaq.